أفظل يكون عندي عشرين شقيق، لأن العائلة الكبيرة تعني جو من المرح والتواصل وأحب فكرة أن يكون عندي أخوة وأخوات أشاركهم اللحظات سواء سعيدة ،حزينة بس في بينا لحظات نجدر نشاركها سوا ،يكون فيه دعم وتعاون بينا وكمان ذكريات ما نجدر ننساها بعدين في المستقبل الطفل الوحيد يكون هادي لكن العائلة الكبيرة تخلق مغامرات وتجارب ممتعة.